Min kam, mi annditataa innde ngoo ootum, mi annditataa innde kusel finatawa ngel ɗum joongirta e haakolooji, yami meeɗi mi ñaama ngoo ootum, ammaa mi yejjitii innde ɗen, ngam to mi woni, mi ɗuuɗaa naftirki e iri nduu ñaamdu.